ज ओ सुखे के समय का किसान हल। ता अपने फसल बारिश के वजे से सक्खु। बचाई वा तो नदी दो मोटर लयकर। हौ पाइप देंदा जोड़े।